نتكلم اللغة العربية واللغة الكوي- اللغة العربية واللغة الكويتية، نتكلم اللغة الإنجليزية، نحب نجول هن يعني لغات يخلينك تتواصل مع الناس ومن ثقافاتهم المختلفة، ونحب نتعلم حاليا يعني اليابانية ولا الفرنسية عشان نأخد خبرة أكتر يعني.